Chini chamung o chwng rong ruwui naithok tei kothok khai songwui mano. Swtwui gura no dalogwio songkhai bo chamung ni rong naithok wngwui mano. Mosola rok dalogkhai bo chamung ni rong no naithok khlai mano. Amo baade bo bazar o kwbangma chamung o rwjaknai rong manthogo. Chini chamung rok ni rong kwbangma tongo tei swtawui bai simi joto rong kariwui manya. Baksa khoiri kwchak kormo neel tei tebo chamung ni rong tongo. O chamung ni rong rok belai no chamung no naithok khlai mano. Phiaba bazar o manthoknai rong rok no kaham khe naiwui paidi.